ذات مساء رائد الفضاء كان جالس بمركبته يراقب السماء، وفجأة شاف نجم يلمع بطريقة غريبة، شيء يشبه النجوم الثانية، النجم هذا كان يوم يقرب ويبعد كانه يرسل إشارة، رائد الفضاء قال في نفسه يمكن يكون هذا نوع من التواصل من حظارة ثانية قرر يسجل الإحداثيات ويرسلها للمحطة الأرظية، وهم بعد ما صدقوا عيونهم وقالوا يمكن يكون هذا أكبر اكتشاف بحياتنا.